Nutcraker ba sorta kaisa bwthai bwchwlwui swbaima tei ramani manwui. Sorta no yakbai tei machine bai sinwui mano tei kwran bwchwlwui no sebui swbai mano. Yakni sorta bai khe bwchwlwui no sorta ni kwcharo berawui sinwui swbaiwui mano. Chikon tei kotor bwthai ni bagwui chikon kotor sorta nangnai. Waisa bwthai ni bokhong swbai mankhai bahan no kariwui raawui mano. Sorta no steel ba sor bai swlamwui mano tei kaath bai bo swlamwui mano. Sorta bai swbaijaknai bwthai rok wngkha kuwai badam tei bokhong gwnang bwthai.